Ny loko mavo a de fifangaroan'ny loko maitso sy volomboasary, zany hoe loko malefaka milaza fa- <hesitation> fahazavana. Ny tonga ao an-doha voalohany ndrindra am- raha vao mahita loko mavo a de ny masoandro.